Bara purpose na use no soap tei me nana bona bua kaen hanana o meho sopo o sopo vuruvuvu, avuvuhu na gono nom na mene sopo bona vunu na ae a suin na mene va avavuhu bona body tene eve a sopo varuvuvu a purpose ne. Bara o meho sopo o sopo va gavahu varava, eara na use nine tea garahu bona rarava, gavahu rara bona soso pene, nam gono batainom o steel wool ave aha batae bona sosopene, ge gone eara pa garahu bona awa tabae to need rakaha vara tea gagavuhu eara toro gavuhue bona evo sopo ravavava. O laundry sopo ei eve to gagaruhu rara bona manihu taba vai to kao nana bono varava, to varava, to puragete tea mamihu taba vai tea sosopene ge tea tabae. Tea tabae eve o sopo garhu rarava. Evehe o sopo varuruvu kou mene varuruvu mene va avuavuhu bina suin rara, sopo a vunu mom, a suin man ean e avuavuhu batanom. Eve na tei nanai to vavanom ni riori tea ma stoa eve o buaku o kaen sopo bona, to gagaruhu rarava hirava e tea vavuruvu bona suin rara mene avoaruhu ave avuhu mata batara beara nao batara tea kiu ge beara tei komana rara inu eve a purpose no sopo ei to vamamana nasu nom na a te to use vahaha have to use vahaha mirare o buaku o kaen sopo. Tei minan o buako kaen sopo, o sopo vavuruvu ae o sopo gavuhu vavava. Eve koa.